أحب إني أبدأ صباحي بفطور شهي، ومغذي عادة بفضل إني أتناول بيض سواء كان مسلوق، أو مخفوق، البيض طبعًا تراه مصدر ممتاز للبروتين، معاه خبز توست ،مع زبدة الفول السوداني، وشوية أفوكادو، <hesitation> الفاكهة أيضًا ضرورية الموز ،أو تفاح ، وطبعًا زبادي مع عسل، ومكسرات والقهوة هي اللي نختم فيها.